Ñy lilindraza mampiavaka any Kanadà moa: ñy fankalazà ndroze ñy kanadàdey, fety bevat'eo, ankalazà ndrozy ñy fitsingereña ny ñ'andro nioreñany ñy firenena, taminy ñy daty, volana jolay fito amby enimpolo sy valonjato ts'arivo, nahafahan'ny Kanadà ho firenena mitoka ao amin'ny kômôny hoify, manahakan'izay ñy fankalazà ndrozy thans geving, Kanadà mankalaza ñy thans geving aminy ñ'andro tinainy farany volana ôktôbra.